جاناوار چھِ مُختٔلِف قٕسمٕک مواد تہٕ تکنیک استعمال کٔرِتھ آسہٕ بناوان، یِمَن منٛز شٲمِل چھِ: اکھ بنیاد بناوٕن، وونُن، شکل دیُن تہٕ باقی۔